Ikha̠ chio vh̠are̠ ini kere meri chi owa̠ ini̠ kere meri variowa oghena or̠ re̠ re̠̠ ovhare̠ na bu wo ri kere hee̠ ara̠ agbo̠r ya̠ irua jusi rue oni agbor hee̠ ugba-dua oghena ozeni irighona to̠ to̠ ya meh or̠ nor da̠ ru̠ na mietche ni ror so̠ na oghena ri fime gbe onu̠ we̠re̠ or̠ ru̠ na be̠ ge̠h nor kpa kira uwere or kpa runa gbegera kpo oghena ri fi meh gbe wo̠ ra̠ri̠ ikhaya khore eregbia iguwe oghe na na̠ be̠ yakhore̠ oni egbiana re̠ eh̠ mi̠ra re̠ ni̠ righo ya meh re̠ mi rare fortsa. Owena mi regho ya meh hee̠ he ri ghwo mi̠ oghena ikhei ghwo oghena gbero weh o̠dorda kpo nu ri gbero we̠h meh̠ kha zor oya ni nu kpero obe̠ weh meh kha zor oya ni nu kpero obe̠ weh meh and kua zeme ni̠ ni̠ obor̠ nor obe weh oya kha zeme ma̠ma̠o oma mo obe̠ nitse oya̠ kha zor̠ oya̠ ma̠ oma mobe nitse ivia meh and khaze meh ma obe̠ nitse ivioya meh kha ze̠me̠ ma moi oma-mebe nitsi ivia oya ikha miekhu̠ re̠ ni̠ ivia oya oghena odonormeh ikhakhe̠ mie eme mie ereg-himeh oghena̠ o̠donoro̠ reghira̠ eeh ono meeh ra̠ yor na̠ rague-mi oma ma̠ ra zi emina khe̠ afemai maro̠h guemoh mie wa̠ ni̠ wa ya re̠ makhaghe zi ibo̠ ma̠ ra̠ za afamai eeh ma̠ ruruo zori ma̠ vhani irigho nitsema ha ya arigho yeva-re wa na̠ ma̠ khe ghe̠ khe ghe zorni igbo̠ re ghi or ri meh oni afemai ma̠ khei zeh̠ ma khei zori re ghi ori meh he kha khe yori ye vare in̠ na̠ ru in na̠ ru̠ omo meh kha̠ ge̠h runa

Khwe o̠ utso̠ so̠ or̠ meh guwere ivia nitsemeh he̠ kha khi owere emi̠ gwe oghene eregbia abikeru weremeh abi̠ ma̠ retse te̠ khi owo oro meh̠ ikkavara anizera-tse-khi, ukwu- aki na̠ abi khia abi ma̠ mi emi ma̠ re ri̠ emare so rikhera gue mio ri̠ ro̠r odia khi ma̠ for oni afemai na̠ ma zu̠ma̠ re̠ ghi ivia meh ne̠ ya̠ se- mi̠m̠ata he̠ khie say ma, khege zeni ibo̠ ma̠ kha khei zonu meh rur̠ nor khei va̠re̠ ana eyara or̠ reh̠ emi ma ze̠h ma̠ ma̠ reh̠ emi ma̠ zeh hei ni̠ irigho ekhkge zi ibo̠ re̠ woma wo ukhakhewere ori iyoma o̠, ori owimeh yevare owime vare okhel va̠re̠ ya ru eme na iyenuraru irayenu rarue mena onor mo ukhakhezona onu uma reghie oni omo meh omo ozibo regiemehoni oya nizikero or̠, rokparasoke̠ emata ma̠ kerenornorya semata ror̠ ma̠ kerenornorya semata ror̠ ma̠ khereyi owena na your na zana guemiima na resegbe we na or numa̠ ma ra khege wenivia rur̠, akhei kere na duo̠ your owena onu uma na khegeh duo yi owena na ba your ru-e̠tsto̠to̠ efe ma re̠ yi idebe okpa eve aba̠ your ru̠ ets̠yosto̠ efera nu̠ kha zeh vare̠ ukha̠ ri̠ igbo, ruie missi who̠ ra̠ auchi ruie missi uge re oniefe ra̠hukhakhe ri ebo ruie onimissi ma r̠ahauchi ruie or ri orkhei yor̠ ri̠ abb̠y or khakpa zibo re-ye̠ abby who kha khei yor̠, ri khe̠ okheize uno otor̠ ma̠ reye̠ abbey ukhei youri otso or khei your afe wa̠ who khei your otso̠ orjor makhemakhei ri oni afemai khei ke̠ke̠ ma khei ri ori khei we̠h re̠, e̠mina̠ ekhe̠i ma̠ khe ge va re ara̠ rikhere guemi yori. Khora eregbla ikha khio owe re emi tso ruikha dayakhore iyo oĝhena̠ obo khia who khara gbe̠ ureme weh enenmua uremekhowe egbia na iyakhore ikpego awe̠ he̠ yi̠ sallah ikha, khe yi̱ sallah ne̱ iya adua kpo̱ khi onor vwho khi onor your agbor khe kheya-adua na ri̠ kpo ri kpo kpo ijako reh̠ iria̠ ri ami meh owe̠ ami me̠h ye ya khore odor meh̠ okha, khe ya khore ido. iguwa stotor he̠ yor̠ ri naigbia sir ureguwe ogbor enenewa̠ ir̠obor khi re̠ egbe kpo he kha kheru resene kpo ma̠ khe kpo nitsa na kpe eregbia ne̠ kpo, iyakhore iye ekerowa neh̠ irigho eya ikhe ya khi hirigho odor orda owe̠ iowa khi owe eni iri gho eh kha khe khio no̠r owe kpo iyor ra ha wa ya khore̠ wa ya kpeghi, have wa̠ ya ga̠ oghena̠ ekhakhe y'a kpeghi awe ne̠ khei ga oni oghena ne̠ kpo o̠ he khe yiora wavare ma de tor ekerowa na detor ikhi onar khege dewe ma̠ khe detor adua̠ ni̠, re̱ kpa gbera kpo me̱h meh he̱ khei ri̱ he̱ tse iyor nitsera yor nî tsera you he khei yor erara vare ma̠ moi eni viana emima kere ni ivia mara gu̍we oghena erebia ma khege̠, zi ha̠ ra guwe oghena oghena na bu re ma weh̠ enene ewa nu khei geh re̠ ma khi owe egbianana ukhara gbe̠ zuwa mi eme ze he re na na abi owo khora ma̠ utso̠ or̠ ghe̠ ro wa, ma utso̠ na̠ re̠ mi emezeh marakhia wa̠ obe̠ obe̠ or̠ ra̠ khia wa ma̠ ma̠ khia efie efie na̠ agbede or̠ khia wi ukpo ni ura re ma khia wor̠ na̠ bu̠ ror̠ oyakpo khia wor re̠ egbe̠h ma̠, khia o. rema khia Ma̠ kha khei ru̠ ror̠ yetsi oni adua nekpo ma̠ khei yor oh̠ oghena emimarare egbiana ma̠ khe̠ noiegbe ma̠ ma̠ kha khei noi irigho irigho. Emi ma kh̠a rer he̠ tse onor khei yor khi, emare omi oror khareo onor khei your khi ikpamera roro kha reh tse ni kpanera tse̱ oṟ tehei jor emare o̱ mi̱ re̱ tso khhei yoṟ oni akuwa ame ni ibo ekege du yor na ri̱, ukpeko obo tso tso ruyor kha reẖ ma̱ re̱ o̱ nu̱ kpeiko obo ste̱ ona re̱tso woṟ re̱ sta apakepake re̱h ste̱afoi ora nadonoeh ma̱ dono ma̱ kha khei ruroh dono̱ ri̱ nekpo ma̱ reẖ sti, ikpamerare ma̱ duo̱ weh era maye na̱ ba̱ neye̱ na̱ quwo we̱ era ma̱ nye̱ na ba̱ nye ma̱ qua̱ awiri nor ruwe̱ yoṟ wor ma qua ume yor yowo ma̱ quikpala a yor wor onu ugba ra̱ ma fior, nu ugba yorṟ ma̱ kha khei run a̱ fior oni ugba your weẖ eni̱ emare̱ kpo ma se̱ se̱ ra̱ na̱ abor so̱ we̱ roṟ uku wafu nitsi oba̱ na nor re̱re̱ na ru̱ or ri tsa wor tse ikpi, isa̱ reẖ ma̱ ku̱ owo stu ukpese ru mie eniure de̱h ufio or yoṟ ste̱ nyiukpe rami rukhemie emuredo ufiroyor yeẖ ku re̱ aba se̱se̱ oṟ ri̱ ururor se̱se̱ or abor so̱ we̱ro̱ kpo then who̱, yi̱ odomeh moẖ ivia weh moh ukha khe rene̱ kpo who̱ khe your ri he oghena abi wa̱ chior ni owa na reẖ ni wa̱ yi̱ owena̱ oghena nor reni vha reh oghena zeh euawena wa̱kpo̱ neẖ, ro̱wa uso̱ Oghena odududu zor <noise> khira abi wa̠ yà. Kho na i na bi vha vhare̠ onì̱ owena na̠ kpo̠ ema wena wa kpo ne̠̠ ro̱ wa who̠ so̠ nitsi ivia meh ri̠ ro ra wor he kha ruro̠r gbadua na̠ kpo̠ eni ivia ɛkha khei zenia̠ ne̠ khe yi oni owena we̱we̱ wo̱, ukhei zema̱ he khei zema ro̱ he̱ khie nli̠ ayi ekpa quefe iya agbara ne ya khei akere kere noṟ moie̱ awe ava ogere meh vare̱ o ni akporofio na̱ nizeẖ moi ani ze̱ khei onu quaki rojor vararor <noise> ona ayuquaki ni regba inanorri regba ikpanaiba eyowor iye eni na eyowo eni iyekpeti̱ na̱ he̱ ruror nanor ra̱ irera gba he khakhe reragba onor khé va̱ re kpo ma fie̱ weẖ ma̱ va re nai gba o̱ naigbia iyoma naigbia oyameh mah fiebe offer kpo ma kha khe ruror fiegbe offer ha̱ kheg- bare roṟ ha̱ ror or na aki gba oya okhdra ghi me̱h doṟ na̱ oghena za̱ ghie̱ de̱h akuwe uge vare aghi meh deẖ meẖ nu̱ ghi de na oghena zu ha ghi me̱̱ẖ de oghena zeh me̱ muh zeh me̱ muhem ri itse-meh ru̱ who kha ruror du oni aki ne̱gbe and or so̱ khei oya okharaghi madua aki ona aki ni ma re khi ma mu̱ eh mi ma rerem-are ikhei ghi onoṟ ya ro̱ro̱ ikhamor khe ghie ro̱ro̱ ere na akhue uge raya ghimedu or na aki ruze̱ khi ikuhegbe y oṟ who kha re moi motsa nu̱ kpeme iragei deẖ ro̱obo̱ gbanu du̱ emeze he ye̱ robor gba nudu he̱ re ha na omoze roha meh ri̱ va̱re̱ ne̱ ra roni aki ra̱ de̱ẖ ikharodeh amoifeni ra̱ moi ukpi <noise> chiri okpa. <noise> hmm ekpi tse <noise> ra he kha ruo rui aki iro deni korokoro ema kokore du ra he rare nie ema re nitrighore he kha khe ghi ani emi na aki akuwe ogeraya ghimr du oni aki ogerara ghim he doh or na aki ha kha reh yor ra ghi meh doh oni aki akhuw oge rara ghi me doh oni aki uge rara ghi meh doh oni aki ugr ra ra ghi meh doh oniaki akha re your raghiodeh or onokpot sora hr kha ya ghe o doh aki uroro roro or justi kpene raghiodoaki eye omo ye vare odudu du riameh ukhariamrh he ge ra ratide ghe riihwu tsu rare yameh he kha geh reh who khakhe your who kha reh ameh iye he enikherara ruew ukhakhegu emiomeh ora kere okhakhe tse he khe vare yori erena he khe vare odi khri meh meh redh akuwe nu gehmieh he ro ma your then he khakeh keh mia he khe khe kpo khe kpo he mia he khe khe kpo khe he mia irofere yakhoreh <noise> iru ayu kpekpa fie egbe he kerie your owa your omoh oh aki ogeyowo age geiedo oya or gawere nor your re egbe meh <noise> onor oya who ra wa khe itse selfu wor eh o uwere nitsemeh o abirari rokhai who ya wa khi weh otsona onor yara wa khe ghe keremu mu rare nor nor yara ruzeh khwo otso ma re ru egbe obe then onor oyara hakhe ra wa khi ru emaremeh reh he jusi weghiori ghariyemeh quari phoni reh he kha khe re abi or yare egbe then akwe akhwe or nor oya okhake bade or geh ra ghi meh deh or ha ono kpotso ra or khiri utsesemoya gbe ura ki re ma ba ghi doh aki he ghe ra ghie do aki eghe ruze ha ru or ri kune kune rari meh ni re yor wa na erena. Tse re re mie re gie eni ghi doh deh heh do ghi meh he kha khe khiene ina eni ne eni kpi peghor ra koko re ire ghi ra rawze khi kie rue oni ayukpekpa ra he quoyefe bike okhakhe ruroh di meh fio otor he gonia egbe gonia egbe he ru ha ni za khie onu ue aki he runu quie aki detor he khie raw ma fi o fa negbekpo egbethakhede ha khi egbekhi akhe de ha ste mu yor kha ru nu geh guere egbe khe deh na o he khekhia aki nitse meh neh he khe rukpekpa ruwe efe na eyara he ra ru hayio ukwui aki rari meh khe khie neh ror ikhei ru oni ayukpekpa he khei ru ayu khwi aki he meh khe khe raw abi kherekhiene ror ikhei ruo ona jukpekpa hie khe ru ona you kpaki ikha kha khe guome abukhi abukhi ona abu khi ona he ru ruror denni eni koro koro eni queque queque enma he denor ra he na na ra kokore ikhake na nor ra kokore ikhegherare ana row or ma ga ya re ikhe geve re yeye ma ga ya re ikhegeva re yeye ma khe ge gbe ror ma khe geh gbe yeya gbe yeye yeye ma kha mie emi na or nor de khei aghiereghire nor mu hawe eva miza miza miza wo o bi ye eke urare dumeh wo bi ge he ra kere meh ya kho neh wori ifa eke ra ekena riyor khafa irakereni yakhone o ma rio gbe ni yeye he geh detor ma kha khe ge meh owowe onode ye muza muza muza eku your kha di meh na eke na riradue ye khe ekena rirafa irayakho ne rire ruror irayakhoneh owowe or geh var irighor ekhe rue emi nakhe attack eminakhe amebo. Ikpi ifiami na re meh ekhrueni ikpi fiami helo heh iyoma iyoma ha ye va re owa who vare owa ewana irigho wa kuegbeyor ibade wa mi za wa mi za he ba de eni righo ekhakh were meh weremeh he khehguwi oya meh yekhe zemeh kheh gbogi owa irigho reweremeh ivia ria nikpe ra moi khe yo damerumoze runa yaya yeh ivia yemarekhe meh ra zera ni itse odormeh meh ra ro oboh meh you ukuwi owa ikherofiare yakhore till he khakhe yakhore he khe yomitil ye muza eke or khe your meh or rah dukpo okpo irowo mq khe okirakhueo khe yi owa ma kha khe geh tso owa ni khe ghe tso wa te ma ghi righo ma ghi ghi muegbe ma khkhe ghie ghie muegbe nekpo he yoir waa moh eh iyomah moh ogbor aki ere otso abi weh na gor ya wa ra roro eye amor giede oghena okhara he khe yemirigho abi wa khi ogboi school ogbo owena ni waje werena ekhe your meh owena otso iyori akhrre wena ebe ehe aerwena mai egbe emawena wha ejhakhe du egbe guwere he your ri hei gi ona wanawa ekhakhe do oni ebe guere he runa kere enebewe kpo iyori eh efe ni meh your re your owena ha ra your wa nq mq omina meh ni your we not oya owena irayoreze ena yeh eni wa khe zenakpo erena oghena okhara than ma khe ruro ghie oni ogie nekbe ma kha khe ruru gie negbe kpo ma du ikpade guere ma kha di ni ra guere ma khe your ri whe who re khi we kpeghie ema ragi kpade Weh ru fu mo otor nu ra fu mo otor ya wo kpo ukporo ono tor ya wo kpo ukporo ono tor ya wor kpo nor ordoda kpo mie irakporo emukhe ru ukhe kheme meh re va reh abi ukhe kheme meh re va reh abi ukhe kheme meh re rui uno yero he ra yero oni arigho ma kha ke ruror ri uno ghu ebni emoh imiofu ikha khe ri kai miofu okhe na okhe ya kpori ene mah ma ma khe detor mah khe retse eni kwe emare kpo oni eminana omokhekhi for ma kha khe khwe retse enemare kpo kpo ri kpo ma retse rah ma na ne ma owo ye khe who re abi aresene marera na your se se etso who moiabu setse ra who kha khe setse ra who techi egbe dube dine ma kha ru ror retse eni emare neh ma khe detor ma khe gbera ma kha khe ruror re ra neh ma khe detor ma khe gi oghena efe sana emia okhei tse ro or ura zi magrub ura zi ins hai eni sallah eva ra who ra meh ma zeeah rari oghena nor kpa ra chi oware ere gbia or geh yare no owa ero gwode who ra ye ogheria obekhai emuru yameh so o tsu ra re re zera ne nu re ma reh ukhare nareneh who meh ma zerah who khakhe ruror zerah iroro ra khe ri roro re heni roro ha khe weh okpeti aroro oni okpeti aroro nitsi igbo ma khe runa detor aruna due oni okpeti aroro nistsi igbo iru emi na ekheyoe na oni okpeti aroro ma keh ru na weh hakh akhe ru na worite ma khe weh a ona oru na ona oru na ma khe gie khio khio khio ami eh ma rah weh oni okpetiaroro yare tse khei Ago gi igborua ago gi igbereva eremua oni ago gi igbere eva okhakhe tse ma kho he khe yi irigho wa re khi wa ra yiowena aque o meme hor he ra yi obizakeri emirare ayi obora vha mo geh ra denaweh ma khe ghe detor ma khe ya adua ye kha yieh oni adua ra na tse irigho era re re yi ne nu weh weh who de rwe who kha khe yieh ona adua ra ra who ra ra re fie ra egbe awo anire dewe so ro zeh otso ha yi oni aduwa ra ma ru ror yakhorr mara your ri kpo ma your oghena weh nu khioma owe enenema who re ma khi tse eh oweroroh zage mi eh meze khe na bu ghe rema dewe na akhuwe egbia nu geh rema khiowe and nu re ma khiowwe owe notse and gbemah your ughie nitse ha gbemah you aghie nor ra quora ma ruruh guo or mi oggena nitsema so ruzeh or dia ma kha vi via ma ra your ughie nor so neh or nu ughie nor so neh ra rukḣi oni ukpotor na ra dia ra yeh and ma khawe khi emina rokpate mararivia ye khe khei owena nitsi igbo owena nitseh emi nana khe itse adini nitsema na ror otsoneh arigho okhada moni ore nitsi adini nitse ma rah amiemurayour nor keke nor ra re ke ke Ami emurayor keke who yori vars or kha vare who yori emi kho oná ha iriona naw guore okha khe guore yori kekerori oruie eminate onu ukpugba nare kekera o keke ru na <noise> okhei keke oná ru o ukhwke kiri onor re zeb ukhw uruna du oya to who yori ha ovie neh ni via enenode <noise> rikhe runa rekeke okhe re neme uvie omo nu your not so neh or khei khe emi na khe egegi ge oná bor kpa yowo na o ikhi onu khu efe nu we khei oyana o ura me me me ore re idigie erie meh na be weh yanana idigie ekhei kuwe to meh abiiywna o so ma ya gue or neh emore ukhe just gueore nabi oni emore your rurr guorirego who dia oni emo your ugei who guere emu ru ogbor na nor rie ukuegbor re guo re your oba nor re ror yeh rari khei meh ikhei ra ra noi oni kpa two ze ana ema noroh ikhi ra nor me na rari orokpara re guehiomeh hei ke na nor meh na aranoi kha khe quegebe your who rifiere ghu one emo re who mie khi kha ya ya ome que egben yor who khe ku egben or who khe rifiere na nor ne more gue one emoh re ukha ru ror quegebe or guomie ori ney okhe na ne ni emi na onu mor ami eh khe etsena re di ugba <noise> eh ami ekhe etse na re du ugba na bu vare ha na yara may be khe who kha rere yo wa okha re kira amie odu ikpeghor nor bu na oni ona renq ra or ratsena re du ugba. Who khe ri yi ivia ivia ekhakhe ruromie khu na gbade mummy moh moh moh emirakpkhe your khu rade erea who ra dori meh na bi your anana akhada ru nor kuo yq meg uku erumi or ti meh o ni kha rumi re iya ruruorue ra re de ayukherumi heru rou de ukpi change nor khere i du kumi akhiawo he kha khe ru ro tso wa he ghoghi ese yor he ru ro guogho yoiro he khe re irigho vharehemimeberena ekha khe guomeh yori he ayoma rama rame ere na ane na be onor ko ogbor who guwere na bu mieh ri gu were nani khe re nao rikhi gu were nor va re va meh are khare ikhe gbudu tigie utso ya rari muslimi omoh oghima yours anao so rukhi re ru obeh emo your o abi ma ye ri onu wereh abi ma khi onu kuwaki eeana abi ma vhe ni ivia ma uwere ra yours ni guwere kpo urekhari who gue ore na bi oni emo yori otsoro esoro ra re ri oniemoh khia who ri ofiyre queegbe your uri ofiere guore tse oni ayi ukwuomi rakhe your nu rumi urumi ruor akhe guemie abi ukhie oni ajukhaki nitse who gueror abu khi oni ayi uqui aki tse abi uri ivia tour owena akhe yenu guere who ghere o tse abu khia ze obu yero vare obuzekhia aki re. Ururo utsor eh hi ro ri oni emoyor uzi orii emo yor or gbera emonanore zoyo ugie eba nor re kwa ukha kherere guwane emukhe guerekpo sufer ukhei guore ye khu khe kpa re emughere hei so irohoni emoh or your ma re ro khu oni emoh ma re ro khu oni emoh ma re ro khu emi righo na remibeh meh zeh oni uma nitsemah ru ma khe zeh o ma kha ghe zi igbo ghirigho mhe uma ma reire raghi ma khe yitsike gbe ukhakhe ghivia meh ezo obo re ghiemeh ivia eh kha zobo whe ya ma khe emina nitse rura zeh